Киссачаҳои хурд дар шим барои нигоҳ доштани асбобҳои хурд, мисли калид ё пӯлҳо сохта шудааст. Ин киссача барои осон кардани дастрасӣ ба ашёҳои хурд кӯмак мекунад. Дар асл, он як ҷузъи анъанавии дизайни шим мебошад.